Yandepuere vaera ñanoi yomboete kua kaa ipo reta ndive, yandeko yaikatuta jaereta ömee yandeveva, aguiyeara yayuvanga, jare yaɨutavi kaa iporeta, jayave jaereta oyeroviata, jare ngra omboata yandeve opa aararupi